أيوة التعليم مهم و مهم جداً خصوصاً للمرا، علشان بتبقي فاهمه وواعيه ، الستات الي بتبقي قاعه في البيوت ولا بتطلع ولا بتدخلولا بتتعامل مع الناس ولا بتعرف تقري ولا تكتب بتتعذب في حياتها بتتعب قوي بتتعب قوي قوي فا لازم الست تكون متعلمه ده مفيد ليها ولعيالها كمان